اكثر شي غريب في حياتي انه يوم كنت صغيرة في وحدة يعني ادعت ان اهي تعرف المستقبل وجذي قالت لي اشياء وهاي الاشياء بالفعل تحققت يوم كبرت يعني كان شي جدا غريب